Felik- felikx meupeko kako de pa mengere- ngeret meake teles ke mi lalinang kapu, "hah" ongkime kepa aren kene lo ne melangkui tilae pengali- ngaline "heh" edo neolitnin maantu <hesitation> nenintei paar kwa siam edo nite hilamir kena, rongkime kelaken niwena meitu siwon omate kasedap kwa reken memang lalinang kapumin <hesitation> dilaha <hesitation> kasedape sadi tusiwongkue esini woku sandirie long kimehe "heh" wali wali ose kaampit sioki wetu aweni setua long kimehe he ka sedap no keni mekan "heh" ka sedap katu ne maantu lalinate pato toranea lalina teang itu siwon dola omate engka sedap ko wo pe tu santangala weala kokong nesakalang apa maantu teneman tela patoto lanease sera man searin tekte pato torane elompak apae omate meke nana- nanam ko "hah". Ngetau doang kasilang kulei sioki <hesitation> siam lelang kui tinele sulda tinele sanula alina kapu ipontarla tasmi ula sumop, asia lumangkui mika si sumop tia keret lani tuloki "hah" temeles las sumop itu siwon "hah" memang pakarua kuman ngando de moh "hah" iwes sumoka le "hah" lalina kapu karua monga ando penera- neraan mema kineret kumombi kuman sumop seka ampit tala niale "heh" saula nela kuat daren walin na, mitu tea.